Tena zava-dehibe aloha gny miala kely ny amy teknolojia sady manapakay tanteraky, gn'ino izy tiky, gny fifandraisa amy tontolo nomerika. Ah ino gn'antony? Satria, izy io mandreraky, mandreraky gny maso, mandreraky gny saina, mandreraky gny vatana, ary mahavaria koa izy io gny fampiasana anazy io ka tsy mahita gny zava-misy ivelany agny hanao. Zaho manoka ohatry, nofa sabotsy gn'andro, aleoko mandeha manao dômy, miaraky amy gny nama, tsy mikitikitiky anio ndre kelikely, miala anizay tontolo zay, na mandeha milomagno andriaky agny.